نفضل البحر ايه يا اخوي الجبال نخاف منه البحر، البحر، أحسن حاجة هو البحر الواحد يتمتع بالسباحة، يتمتع بالهواء النقي ينعوش، ينعوش، البحر بيه الجبال نخاف منهم وعندي فوبيا منها.